Ee ngua de gusetka de savarama essing ngua de dunga narep nguatas ana essing. Mur guman deqatit pama qaval daqa ngaras deqatit sevit ba qanban brama hoke. Da qatit marama kena katit daqa quap ngat sonun galama niraqa dep marangi daqatit daqa quap ngat katitra daqa quapngat bep naniase daqaruyer savuk. Qarguer savuk baqa barlanga bep bing a napbang daqa tak bu ip katit daqa pas, katit daqa pas. Daqa nin qatdan sama esing iquay ama qunasim dap kuai ama dap quas eh dap lungura. Messing dedip kuasik nget dingangalngat. Galama niraqa rangiaris niatit de dip nisut naverangot ingra pait mat dangaramali ramasamas. Ngatit dangramali ramasamas ip nani, ma qavuk i galgalna ip ngilngil dangat dan deblu gumam de qarakuat bet da ngatas amesing iqatit daqa quap ama string. Dap iara de iak ama aska ingri ama lavu i quasik ama hoke dedra tit dra kuen marama kena tamanat tama srikirang dep magat da qua qure ranga sama niraqa ip maramas iring irong ba mamisaqi i ama srinking ip taquar ama qarliut bamagi ama <noise> tarang ngana. Maqar lapap dera tit da ra mani et. Hungara dip nani rangu ngat daqure qatra i mas prangat sama ma rangi da ngana ama niraqa evep binga sonun dii dep katit ip kas amsarik de katit deqa katit baqatit tama kadaqa da qa rang mas praning naqa magat da qa lurangana kasik katlu rakasik daqa tit bep semak kato ama sriking prama kada qa nin ga qa da qa iesaramiring dep magat duqumeqa dep marangi ngaras ip ma ranas. De dip katit da qa kuen deluia ama esingaie de lungra mesing devip ngaras iamaranas de qatit daqa kuen de luye dep ngaras ip. Maranas dengat dan sadrik ip ngaramait tama samas. Dep magat <noise> deka tit da qa kuen deqangigar delue quasik quasik a qit emak ama esingaie de dengua denguamat leniara ip ngua kuen da ngan ngua quap ama hoke. Ngua van bat gua hoke kana dunga qap ama stringana matngat dungatit samarama kenayi de nguatti ba samarama kenayi. Qua nguarakbu dap qua manama niraqa danguamit ingualu raguaqa tti ba varsat a dunga mit ngua mit basemak dep manget duqa nguatit dungua quangua tit dungua quen navir dap que nguatit dungua quap ama string ivep banangua mit basaimak dungua quen. Dep mangat duquanga dit manama qenasat dep manget da nagua pas nani ngua mit sevit samarama kenayi vit ingua quap gua stringana saqama rangi dep mangat duanguat mit bunqure ngue vuk kaitas pramaingul. Kuringue vuk baiyase quasik ii sanda marangi arararan dap naqetika. Saqa marangi. Nani nguatit dungua pas. Dungua trana messing quangua mat ama qunasim dap quai ama dapguas. Dep mangat danani nguatan quayi denguamit bungua quap ama string biak ama qaropka ama slurka. Daqitaqar nani qurengua varama dulkarang iqua ngua sik savarama dulkarang dalang ama qaropkadaqaitiqua qurengua dangumniam de nguatit dungua quar tangana maviet dama rangaris quai ama ngiok bama. Vuit irang madan namarama kenna. Kaitaqar nani ngua mit baqutequai marama kenayi kuri guari vvuk dap qua quri gulavu vuk dap ngua dan nguayarat sama ngiok dap qua quasik ngua iratrat samaraqarong kaitika nani ngua dana evip ngilngil de ngua dan inavuk marama kenyi dunga pas gua string. Ngua dau anavuk dungua pas ngat iv iyie de quasik nguamat aqarong iv iyie de ngua vrit sangat da saqi ngua mit savuk ngua mit ba savuk saqi qureraqura. Sa iyie qurengua da ngutmatna vat guirang ama rariring ingngat matna vat guaslang. Ngua matna vat guaslang saiep viasai ngurep nguatas ama essing dap qua ama sritirang dungua paitmat saiep lakmangua dangung toqar qu, iv iye quasik ngua sil barak guari dap katika lakmangua. Dangung de mur ura mam deqa deqa tapdamna ip katiti da qa quap ama hoke dap katu ama tal, katu ama tal denami ama orl ngan ama qel lungre ngatit masang. Vra mevatam angarang nani qatit daqa tu ama tal beviyie dequa qamaram orlim mes. Dap qua qamariat tavanu binga dap tavanu da saqi qamariat daqatit daqa tariat daqat dan saqi dangua dangri lua ngri quasik nguatla mama murup dap mur ngua maraqan ip karaqa murupki daqan, saqi ip nguluqi. Ima iamaski priang deqatit daqa tuama tal katit daqa tuama tal pama qaval katit daqamaniat kanban bramaropkana nganama yiaqana dep manget daqa man. Baqa diatmat nanget dep manget daqatit daqa tu ama tal priak ama niraqa daqatit daqa tu ama tal katitra daqa tu ama tal dep kualep ket daqa tu ama tal dequa varama monday dedip prama qubiama barlki dedip leprama gilka daqatit daqapas dedip quaqaran glama orlki. Daqa wamasdamgi daqa dansaqi manget priang dungua maraqanaqa ivep blua maqa ama murupki ip kansaqi ip nguluqi ama murupki luiya deqatit prama evaram a ngrarang eduquasik qiatit draqas. Luiya ama murupki deluiya ama de luiya ama. Turiak navara malaqup dama viak mai dianga rabarlki lu iya de quasik manget ip kiakisk. Samara mamung dapkiatit kiat prama evaram angarang. Prama mung angararim kiatit diatas oing angarangam diatas ama nguliap dap qua ee deya mit samatana keniyi bania aman sapma qarapka daqure yemak dama oran ngatdan savara yivarat de savara qasing. Ara qiveratitnam de ama valam naqatika, quasik iyak ama baram taquar lungra edanga lungra daraqas. Dep manget dan de maranas sadarik dia rasanas samoran ba angat dari tuar vara maquan. Dep manget da <hesitation> nani iya tasanas sama oran bangat prama dia quan. <noise> Dia loko ama mgati dia tasngat dequt gunam gat tit daqa pas aa tal de qamariat ama murupki daqa dan saqi i quasik kavalangi dap kama saqi be yas ee dep manget daqa santamit naverama slang ngun gunan da gubarata utdan be yas ee doratluqi ama yamaski. Dep manget dunga marama kasika, dana qiatki ngua quap manara qanam, biyanap dep kadan saqi i qaquap manarling ba quasik manget ip qivaitk. Dep manget drestam brama kabalaqi nama qarapki ama vilas, drestam brama kabalaqi ba varsat, guarama depmanget dramuyi marama diski, tamuqi marama. Diski depmanget dratar varaqi nama kenayi. Ama vilar ilira renmaqi marama kabalaqi tatr veriyi da malmal ama qasing na veraqi luqia de quasik manget ip rusap praqi dap qua ngisel veraqi katika ngian ama kabalaqi ima verlas dinirar veraqi de nani sel ama qasing naveraqi dep manget dorasel veraqi baversat dep manget drasistam vara mama dulkamak dap mangar mamga qadiatmat naqi. Dadiatmat naqi daqatat araqusim dram bara ditdit matngat tama saak nadararan depmangat daqaman sangat bi yas ee tatave dul sarvar dap kasliraqa dit ama git dralura ma mastamna da sangal ama slrik lungure lira raditmat nama murupki, dep manget dratiang ama mastamna depmangat dratdan ama salt tatdan ama salt depmanget dratiang davanu ama mastamna dratiang ama. Git iraram davanu depmanget dratave sevuk saravanu draram nama maran davanu. Traram nama maran davanu danaqitki qurora langiqi duqurama queramga dranin ama qalun dap qua delira raquirama dera queram sarama qalun dap qua qokau taqueram saramngat ip nani ratatbat dratat lungure ama manget ilira raqueram deut ama qaqet deut ramania. Iv uraqueram ip taquar uraquerama orl dangan ma murup dangan amagi ama quel i raqueram sarama qalun ip nano ratatabat de saqi quasik ama lat ip saqi rananim duarl ivep ve yei deranim ama qalun duar dap katraqar qua de raqueram ama qokau imak nganama qalun ip sakana ma qaqet tator mes. Quroka duqura ma queramga ivev i yas ea doratatabat tatabra drasitmat na ngat i ama mangatra dotas davama. Saiqi qurora saiqi vi yas ee daqatit daqa pas denguana i vuna paitmat pama qaval. Una paitmat diutit aa ramarang utit tamarang diutra diutman galama orlki da matalki utman glama iratiska ma qadavat utitra diotman glama orlki dep mangat don man qarumasdamgi dep mangat daqa daqasanbat nan, ip qua uruguer salu ya dap qua orarak matnaqa morang dep mangat dungamaraqan katika laiutdan ip tamar rang. Dep mangat dora ngmas pat ba savarana lamuiqi ima doqan braiqi nama rong mada qarap ama slanginini mana ama sagamaski daqaral ama rang banqangat utira basaivuk dora bung doraraag. Dasamat urarabiqitnak. Utnas ura biqitnat dotdan basangal ama rangal ama orlki laiva dapla iv amangar mamga qa rumasdangi de quasik undram i gamu ama qanaqini vamgi daqamit namanon ip kapas tiyiet ama talki ngutaquarsoqi quis ngua kutimat nararking na guaviski de untlu ee iyamas. Dunga mara ama naraitka i laqa rumasdamgi dangua rumasdamgi baqasaka iyep dep mangat dotmitra rora rang uttiarang saruar utungat tuar de mangat da utru urusap praiqi urang botlurama kadap navat ama vatki ama vatki mudu guaik ama mam garakmatnaqi pamaqavel. Luqa de luqa gumam de ququrea vamagavel tatiska ma qaliak deqa rakmat navarama delua da slanga lua da slanga nani kusra qaluna daqa tumama sokerang. Daqarat arimirang katika luqa nap maqavel dep mangat da ot- otlu rama kada ap prama varam iqasa bingbingin som iqasa. Lome mar de mangat da urusap pora orlki dep gumam ditmatanaqi de yaral ama ruis ama nine ngat dap kuasik ama qunaska ip ma malapka dap lungre ngasa ama brangat ip padi nani quringat quara de qasa vadedi yamu que vanlidia sal. Dep mangat da ngusans ama ningaqi mat gua beqit dangau ama ngiritki qamu ama malanga manaqi da beqit sara vanu na rang mangar mamga deqa tal ama elainim dangan ama sninga utit, utit botit botit botit botit ba ma ringi savaraut dot dana be vi yas ee savat maqarvar. Dep mangat da utdan botua gal urari qoson ranin ama qalun. Dep mangat da or- ora urursap, ura sistam prama dulka ama ngarnangi tisistam prama dulka titdang brama qalun dangon ama qokau tiokmas tam ngata bavasat duqurara qurama dulka bep vilas vilas pamangat ama ruqanaqa dep mangat doratap uratava uratava bavarsat <noise> ura tapva bavarsat lirotman dratit ama maran dama varlvarl i yas ee bama mamaraqas dop mangat dorananing ama varlvarl tamani. Dep mangat sangal ama mangit da sangam ama git sangal ama snaiap dep mangat da ura queram a queram sara ama qopkau da ngua ama qalun naqaiki qurora doral silbeba urasi bana be vi yas ee. Doratatabat ura tatabara dotas dap priang i saqi gumam katit mara ma kenayi siqi qatit dapukap deqa naqatika lua vat ma lasingas dama quranga lu ee dama malasaetka raquknas dep qaquap a da qung ba sangal ama sruqa ma selka vatma malasaet diannalsil bana diana silbana ii ya na lasilban be yi, yas ee daqatdan as dias kamuaqavap ip qang ip qa va a hoker qanga bep qa pas de qanian galama essingaqi. Marama kenayi lu ee dama qaqet taquknas diama essingalqi dema da oquk katit daqa quar ka samarik de qatra baqa ditmani dian a mada qadit mani saramani nara laitka baqa mam gilka vuk dama hoker ee qatari daraqas dap tiprar madan bluia ama essing devep blu ee raditsipki nana ma bias ngarinap i qureqa bama bias ngarinap. Laip niatit dini sangar deluip lepkiar ngi iqar ama smaski. <noise> ka- ka- ka- ka- Kaka dit amaut saqi ama mangat daqamu ama visiki raraqan daqatdan sai yani vuk be yas ee dama ngarnanki iya nin mia ya marama altaing mara ma kabalaqi dep mangat dotas tamna rama ricam ilira qamat nganom nap ma qarilang astoriya delungura amessing delungara ingat namara ma kena. De ngan ama oran ip ngiltit mara ma kenaqi dia arang ama sriqiqira dia ama essing ngana ma oran dama ngiok i qati nguratang draqas dap kuasik ingaratang mara ma kenayi, dap kati ngaratang draqas nani natit diniquar dikmat nama essing dap ngan na sut tama na uvait ip yatarat savarangat nitarat samat ngat ip nitalngat savarat ama luqup. Dep niagat mada ya de qurotpuk na malasaet da qarta ama orl bevisei da yara ima cocoa ngatdan utman navuk navat ma malasaet sasa ri savat. Maqasas da qurora qurora ima lavu ratmatna sangal ama.

Ba quria vuk da saqi ratmatna saive vias. Da saiqi ama qaqet dat dan dap ma qaqet tamit savuk de madangan ama smasna i yama qaqet tana maqavat mata ta tasna ba saiqa utmit savuk utmira ssavuk dave i yes ii da saiut man utdan bias ii dama qaqet tatmatna sangal ama kakau dap kasa ngua varsat navarama school vilk dotman bias ii duqurora qurora da urat matna sangal ama kakau. Delulra vatmat qasap qurora, buqurora bevias ee guman guman gamen ama utatmaka dap lua dap edu qasit ngatit mara ma kenaqi mada niat hemauk navat ma gavlim kaman, biasei kreda qatit da qaquap ama string i qan ban braqot nevit qatit da qaquap ngat marama kenaqio. Priang ama taim i qurequa vat ma lasam quringal mak patma qarlasam katit tatit tatit ip ta kut pat gua galip marini de ramangal ngua imak. Deqar eda ngunari qarkila savarama string bala qatit da qa quap ngat ba qatarama essing. Dep magat da variang da qatiqar ngua lugua qavap ip ngu siquat nguam maraqana qa ip kaquar tqani barak qaqua da qaquar tia gam ama hoker qurengua da ngutmatna vat gua slang ngat matna vatgua galip mariringa dep megat davri yak ama niraqa de ngutmatna de ngua valng ama qa li utki yam ngung basamara makainaqi. Da qartangar ngia quap ama stringa kuriqa daqaitaqar ngua mit savuk ngua mirada basivuk da qurora doralsil bana bama arangi do ra baraia bep binga ngua mugu a qavap ip nguet ip nguaras nguatitra bep ngua pas aa qar quessinga a tramak da nguang aa ba ngua ditit manat da ngua mit satt pasavat gua salang dap lirangu atit inguatal guaviski ngan qu gataqi dangua mit savat guasalange. Dep magat. Dangua mit ba savat guasalang da ngua nasat marama rengi ngua nasat marama rengi dep magat da nguatu vara qi mra ma altaing ngua vaska mara maltainge da ngu quermak naqi ngu quermatna iya baqati kaip mamagi da ngua taraqi saru. Dangure rendamgi naqati ngua tra qi da ngua tatastamna ra guaqalunam ama visam i mani dap de lungura ama essing denganiong de ama slur ngat iang dia ma sungat daviang de ama raptap matngat. Dep magat da inguasiquat aa i ngualee ngumat ama essingia daqar variang de ngua mit ba ngua van bat gua hokana dep magat da ngua dan sangat iyasei da ngua quap ama viyesang matngat ngua quap matngat ngua van brama stringa da ngua ditmatnaqu da ngua quap matngat dep maget da qurora bevisuei ip ma company ii ya nan sangalut. Dep maget danaqaitki beviase. Ngua mit bang utmatna ngua mit ba ngu boscrew da ma machine, boscrew da ma machine ngua matna banagua qama fortnight kana ama rlatpas dep maget danaqaitki ngua parsat dep magat diama mit naqait ut mit basavar ama qup danaqaitki uratmatna banas dap kasa ma company ya mit ba qurora doratmatna. Dep maget da uratmatna bevias ee da guaqalioni tnak imadu ngutmat ramitnak namara ma company ngua mara ama a saw qia ama rapki bi ya vuk dep magat da. Qurora doratmatna uratmatna sangal ama kakaut irang luera vat maqasas i qasotmana navat ma malasaet dep magat da qar <noise> qurora doratmatna bevias ee dangua ngarvat aa ngua ngat vat aa da sangal ama saw-qi i ma da ngua ma raqi ba yie vuk dep magat duqurora dap galtkia.